Barchangizda jamo- ajoyib jamoaviy ruh bor. Bilasizmi nega? Chunki sizni bir maqsad birlashtirib turibdi. Mana shu kompaniyani gullab yashnashi uchun har kim o'z hissasini qo'shyapti. Chunki kompaniyamiz ham sizga, o'zingizga mos ya'ni kuni- kuningizga yaraydigan darajada oylik maosh beryapti va bu maosh orqali siz oilangizni halol ravishda boqyapsiz.